La fede al e pa tüi che al an përché al e 'na coza pi religiuza, mentre la fidücia <hesitation> pöle decidi ti cualsiasi persun-a dë deila o pa deila, a dipend da cume ün a së relasiun-a e s'a cunta tante bügìe o da se no la fidücia a s'pöl pa dese e pöi ënvece s'a le cunta pa a s'pöl dese